gott kvöld og velkomin í við fáum í þáttinn eigum við ekki að segja að þetta sé einn frægasti rithöfundur í heimi Dan Brown lykilsins seldist hann hefur selt meira en tvö hundruð milljón bækur verður hér í stólnum hjá mér á eftir Eva Björg Ægisdóttir fékk

nýja glæpasögu verðlaunin heita svartfugl en það vill þannig til að við erum að fjalla um svartfugl í bókum og stöðum því þar erum við að tala um hana Steinunni sem endaði síðan í Steinkudys og loks í kirkjugarðinum í Reykjavík í gröf byrjum á Þorgeiri Tryggvasyni og Sunnu Dís

er nú ótrúlega frægur höfundur hefur selt mjög mörg eintök en en hún er ekkert sérstaklega afkastamikil þetta er

ekki afkastamikil í skáldskap því hún gaf út þessa þessa bók sem fékk

hún hét aftur Guð hins smáa

víða en þetta er sem sagt önnur skáldsagan hennar sem er að koma núna ráðuneyti æðstu hamingju hún gefur út skáldsögu þegar hún er þrjátíu og fimm ára og aðra ekki fyrr en hún er fimmtíu og fimm ára það líða tuttugu ár og menn

næstum orðnir úrkula vonar um að hún væri hún væri kannski bara einnar bókar manneskja já og hún er náttúrulega merkileg persóna

Bandaríkjanna og fleira og ástandið í Indlandi já nú sem sagt er hún komin loksins með aðra skáldsögu sem ég held að fólk hafi beðið svolítið eftir

frábær þegar hún kom út hún gerist auðvitað á Indlandi það eru einhvern veginn hennar ær og kýr og hún nær að draga upp alveg ótrúlega grípandi myndir af þessu samfélagi fyrri bókin gerðist í smábæ í

og stríð það er svolítið erfitt að ná utan um þessa bók og koma því einhvern til skila

samfélagi hún er að því og þetta er fyrir vikið svona frekar óreiðukennd bók

það er ekki auðvelt að súmmera upp einhvern söguþráð beinlínis en baráttumenn fyrir einhverjum óljósum málstað í þessu mjög

ástandi í Kasmír og þessi

og spilltir embættismenn og illmenni úr stjórnkerfinu það er eitt af því sem

mynd af Indlandi sem kemur út úr þessari bók hún svona fær mann til þess að setja stórt spurningamerki við þessa klisju um stærsta lýðræðisríki í heimi

er fullkomlega vanhæf ógnarstjórn í gangi með með mannshvörfum og pyntingum og spillingu og grimmd geigvænlegri stéttaskiptingu

í þessu öllu er þetta samsafn af karakterum sem eru

öllum áttum og af öllum kynjum og stéttum að reyna að búa sér til einhvern skika til þess að lifa lífi sínu í og finna hann að lokum í einhverjum einhverjum í gömlum kirkjugarði það er svona þar sem þessi hefur komið sér fyrir svona ræður þar ríkjum það verður svona fríríki þeirra opnar dyr inn í

allt annan heim þessi þessi kona þessi höfundur hún Guð hins smáa fyrri bókinni þá fengum við svona fjölskyldusögu þar sem veginn úr allt öðru sjónarhorni að fá þessa yfirsýn svolítið yfir yfir indverskt samfélag

hún er erfiðari

sé engin persóna í bókinni sem á sér ekki brotna

afleiðingar ég veit að þú hefur lesið Guð hins smáa vonbrigði nei sko ég er ennþá að melta hana finn ég hún er allt öðruvísi þetta er býsna heillandi þó þetta sé mjög flókið og óreiðukennt og og stundum dálítið mikill

henni liggur mikið á hjarta um að lýsa einhverju óbærilegu ástandi en gerir það af miklum krafti og með miklu hugmyndaflugi

hér er önnur bók hún er í þýðingu Ólafar Pétursdóttur laetitia Colombani þetta er frönsk kona hún er leikkona og leikstjóri sem tók svo upp á því að skrifa þessa bók sem heitir fléttan þetta er eiginlega þrjár sögur sem einhvern veginn renna saman fléttast saman fléttast saman já þetta er

þetta gamla sögumannstrikk að leiða saman þrjár sögur og láta þær tengjast það eru þrjár konur í Kanada það er ung stúlka að taka við fjölskyldufyrirtækinu á Sikiley og á Indlandi sem er að reyna að forða dóttur sinni frá sínum örlögum að vera þetta fléttast allt saman á alveg ágætlega snjallan hátt en dálítið mikið fyrirsjáanlegan sérstaklega ef fólk gerir þau mistök að lesa

sem er mjög sérkennilegur texti satt að segja bara eyðileggur

vantar eina setningu þarna í lokin og þá er bókin komin þá er hún bara farin það er nú kannski ekki stóra vandamálið stóra vandamálið er eiginlega hvað þetta er ævintýralega klisjulegt allt saman er eins og hann sé algjörlega byggður á samræmdri mynd af svona

í sjónvarpsþáttum og bíómyndum afstaða inversku konunnar til lífsins er er augljóslega afstaða franskrar millistéttarkonu sem hryllir sig yfir lyktinni og

sem er svona þétt en af því hún er leikstjóri mér leið stundum eins og ég væri að lesa

útgáfuréttur seldur til tuttugu og átta landa já verði þeim að góðu uss uss jæja þakka ykkur fyrir að vera hérna við skulum tala við

og hitta Þórunni Valdimarsdóttur hún er búin að gefa út ljóðabók sem heitir villimaður í París og þar eru myndir eftir manninn hennar hann Eggert Bernharðsson heitinn Þórunn þú ert að gefa út þessa bók villimaður í París ég spyr þig nú bara hvernig bók er þetta ég átti því láni að fagna að að vera í Kjarvalsstofu við

tvö þúsund og þrettán og Eggert með mér og þá var ég að klára einhverja bók maður er alltaf að vinna þetta var samt eiginlega af því hann var í leyfi eina svona langa veran erlendis sem við höfum getað verið saman og þá fór ég í allra guða hof og keypti svona bók og París er segull aldanna þá fær maður stundum hugmynd og hughrif og þá krotaði ég niður seinna á milli stærra bóka þegar ég fékk tækifæri til að setjast

eyða einum degi heilum dögum í að skrifa ljóð eða leika sér með textabrot þá fór ég að vinna úr bókinni og þá auðvitað rifjast upp

og varð smám saman ansi góður ljósmyndari hann bjó til sjálfur vor í París myndabók þetta sem sagt ljóð eftir þig og myndir eftir Eggert já þrjátíu og átta myndir eftir

Eggert og svo teiknaði ég líka og setti þær myndir með þetta var óskaplega skemmtilegt en af hverju heitir bókin villimaður í París það er af því að maður er svo meðvitaður um að vera þetta er rómantíkin við erum villimenn í

alltaf verið tákn og ég lærði svolitla mannasiði því á hverjum einasta degi er oft þannig að síðan þá er ég eiginlega alltaf að hneigja mig ef ég sit með fólki við borð einhvers staðar þá kynni ég sko fólk er svo dónalegt hérna svo miklir villimenn það situr kannski við borð og og veit ekkert hvað næsti maður heitir

við erum ennþá villimenn en auðvitað er kraftur í villimennskunni það má í raun segja að þetta sé bók eftir þig og Eggert er mikill söknuður í hjarta þér eftir þennan mann sem fór svona ótímabært jú algjörlega hræðilegt sko uppáhaldsfólkið mitt er aðrar ekkjur af því það skilur enginn neitt fyrr en maður fer þangað og lendir í því innan frá en maður verður bara halda áfram ég bara elska lífið meira en dauðann og bara til dæmis vinna skapa þjóna sko hérna á borðinu ertu með bækurnar hans Eggerts það leynir sér ekki hvað hann var ótrúlega duglegur alveg hræðilega duglegur dísa litla systir mín hún kenndi mér góðan frasa úr tónlistarheiminum það er líka vinna að hvíla sig það er ákaflega mikilvæg vinna að hvíla sig hann hefði mátt hvíla sig meira já já hann var alltaf að fara til læknis og ég var mjög glöð að heyra það af því ég er svo galopin og

lenti í einhverju viðtali stuttu eftir dauðann margir tóku sig á ég er að hitta menn sem segja þú bjargaðir lífi mínu af því ég hvatti fólk á þessum aldri til að fara til læknis og sumir gerðu

fannst eitthvað ekki hjartað það fannst krabbi skilurðu við verðum að nota þetta heilbrigðiskerfi fólk í Bandaríkjunum borgar svo mikið fyrir að fara til læknis

í tryggingar að það er alltaf hjá læknum en við sem fáum þetta ókeypis við nennum ekki það er hættulegt finnst þér gaman að yrkja langskemmtilegast Egill minn vegna þess að risastór bók eins og Matthías Joch fimm ár af lífi mínu nú er það Skúli ég ræðst á þessa karla

á líkin af því mér fannst þeim ekki sómi sýndur sýndur miðað við stærð en það er ofboðslegt álag að vinna svona verk í mörg mörg ár en maður sest niður og skrifar ljóð kannski á einum degi svo dundar maður við það í kannski viku af því maður er svo heppinn að fæðast á Íslandi og vera borgað fyrir að skrifa

guð blessi listamannalaun Þórunn ég ætla að biðja þig að lesa

mín ekki blóð lífið er fráhvarf úr móðurkviði drekk land mitt við þessu hef alltaf hoppað út í þá

í stiganum eftir Evu Björg Ægisdóttur þetta er spennusaga sem er fyrst til að vinna svartfuglinn þetta eru bókmenntaverðlaun sem eru stofnuð fyrir glæpasögur af Yrsu Sigurðardóttur og Ragnari Jónassyni þau eru þarna í dómnefnd mjög stórir höfundar hér á landi þú ert fyrst að

upphefð og dálítið skemmtilegt já það er mjög skemmtilegt að fá þessi verðlaun ekkert smá mikill heiður að vinna þau fyrir fyrstu söguna hvernig stendur á þessari bók marrið í stiganum hvað hvað ertu að skrifa um þetta er sakamálasaga sem gerist á Akranesi og aðalsöguhetjan er

Elma

stuttu síðar þá finnst þarna lík við

gamla vitann á Akranesi og það er þarna þríeyki sem er að rannsaka málið og komast fljótlega að því að konan bjó á Akranesi sem barn og og flutti svo í burtu í skyndi með móður sinni og lítilli stúlku og saga sem er sögð út frá hennar sjónarhorni og hún

upp við svolítið erfiðar heimilisaðstæður og svo tengjast þessar sögur svolítið saman þetta er eiginlega en þú ert sjálf frá Akranesi þú ert að nota gamla bæinn

já ég er frá Akranesi maður leitar alltaf í það sem maður þekkir svolítið þannig að þú veist hvernig göturnar líta út

fékk vinnu sem flugfreyja og náði að klára söguna á meðan þeirri vinnu hentar það vel að vera flugfreyja og að skrifa já mjög ég er líka með þrjú börn það er fínt að fá svona daga heima þar sem maður gat skrifað

og einbeitt sér að bókinni ég held að það sé svolítið erfitt að vera í níu til

vinnu og svo með börn og gera þetta kannski á kvöldin þannig að þetta var mjög þægilegt

þú ert með þrjú börn nýjasta er reyndar bara nokkurra vikna já hún er fjögurra vikna þannig að það er mikið að gerast hjá þér verðlaun og nýtt barn já það eru tvær meðgöngur búnar að vera í gangi eiginlega það er náttúrulega að fá þennan stimpil á bókina og svo eru verðlaunin líka umboðsmaður erlendis í Bretlandi að ég á bara eftir að sjá hvað kemur út úr því það er sem sagt erlendur umboðsmaður sem tekur bókina upp á upp á arma sína já og vonandi þá útgáfa erlendis ef allt gengur eftir hefurðu verið að skrifa áður eða er þetta ég var yngri var ég alltaf að skrifa dagbækur og ljóð og eitthvað svoleiðis en svo vann ég smásagnakeppni þegar ég var

fimmtán ára gömul og og fann svona eftir

að þetta var eitthvað sem mig langaði að gera

var mikið að skrifa eftir það en svo

skólinn og ýmislegt annað í gangi svo klára ég námið og ákvað þá loksins að að setjast niður og skrifa söguna ég var alltaf að bíða eftir að ég fengi einhverja góða hugmynd svo áttar maður sig á því að það gerist eiginlega ekki fyrr en maður sest niður

byrjar kannski að vinna já byrjar bara að vinna

sagt meira fyrir bókina en fótboltann uppi á Skaga já ég var ekki mikið í fótboltanum alls ekki til hamingju með þessa byrjun það vill nú þannig til að við erum að fara að fjalla um efni sem tengist svartfugli við ætlum að fjalla um Steinunni á og afdrif hennar líka eftir að hún kom til Reykjavíkur í einum af fyrstu þáttunum af bókum og stöðum fórum við vestur á Rauðasand í Barðastrandasýslu hin hrikalega fegurð hérna á Rauðasandi er magnað sögusvið fyrir eina helstu glæpasögu íslenskra bókmennta svartfugl eftir Gunnar Gunnarsson hún kom reyndar fyrst út í Kaupmannahöfn á dönsku nítján hundruð tuttugu og níu á bænum

Bjarni Bjarnason og Guðrún Egilsdóttir og Jón Þorgrímsson og Steinunn Sveinsdóttir og þar voru líka átta börn ástir tókust með Bjarna og Steinunni og það fór svo að þau myrtu maka sína það virkaði eins og Jón hefði hrapað fyrir björg en Guðrún

það er eiginlega merkilegt í allri þessari sögu hvað Bjarni og Steinunn hafa notið mikillar samúðar miðað við ódæðið sem þau frömdu þau myrtu maka sína til að geta notið Ásta en það er mikið talað um hvað þau hafi verið glæsileg Bjarni ljóshærður og

mér finnst mjög skemmtilegt að athuga einmitt hvernig þú hefur unnið að þessu verki og fylgt svo nákvæmlega nákvæmlega því sem lá fyrir og og svo vakið upp veröld sem maður trúir alveg og lifir í á meðan maður les við sigldum þarna ég sjá þetta af hafi utan þá datt mér undir eins í hug þetta og svo man ég nú eftir Steinkudys hérna á holtinu Bjarni og Steinunn voru flutt til Reykjavíkur til lífláts og pyntinga en treglega gekk að finna

Bjarni strauk lá um tíma úti í

Sogamýrinni austarlega í Reykjavík loks var hann fluttur til Noregs þar sem tókst að fá hann drepinn í Kristiansand Steinunn dvaldi í fangelsinu í Reykjavík í múrnum svokölluðum þar sem nú er Stjórnarráð Íslands þetta var eina fangelsi landsins reist að frumkvæði Skúla fógeta og hugsað sem betrunarhús að sumu leyti var það réttarbót það þurfti ekki lengur að flytja fanga til Danmerkur en stundum ríkti sultur og upplausn í fangelsinu því var breytt í bústað stiftamtmanns átján hundruð og sextán menn sáu ofsjónum yfir því að eitt flottasta hús landsins væri notað undir sakamenn um atburði í húsinu

er fjallað í leikriti eftir Gunnar m Magnúss sem heitir einfaldlega í múrnum í fylgd með yður er maður sem á sinni tíð var settur

og slá já það er rétt

við tökum ekki á móti kæru á þessum stað ég sagði undir lás og slá herra bæjarfógeti ole Bruun fer utan með til æðra embættis ef mér leyfist að spyrja voru Steinunn og Pálsson útilegumaður sem þvældist um með fjalla Eyvindi og Höllu Steinunn andaðist í

að Hæstiréttur staðfesti yfir henni dauðadóminn hana ætti að lífláta það segir um þetta í kirkjubók þrítugasta og fyrsta ágúst Steinunn Sveinsdóttir þrjátíu og sex ára frá tukthúsinu er eftir eins dags legu andaðist snögglega af

og sterkri geðshræringu átti að í Noregi fyrir framið morð í Barðastrandasýslu

ýmsar sögur voru af láti Steinunnar til dæmis sú að fangavörður að nafni hefði getið henni barn og ráðið henni bana þetta passar ekki alveg hafi verið algjör fantur þá var hann löngu dauður þegar þetta var önnur sagan er að henni hafi verið eitur sú þriðja að hún hefði lamið

hausnum á sér í

Steinunn var hér í Skólavörðuholti það voru nokkrir fangar sem báru kistuna og tóku grunna gröf bæjarbúar tóku upp á því að henda steinum í gröfina það hlóðst upp og var farið að kalla staðinn

af því að Steinunn ætti það til að ganga aftur hún átti meira að segja að hafa birst niðri í dómkirkju þar sem hún sótti jarðarfarir Steinunn lá hérna í holtinu í hundrað og tíu ár fyrst kallaðist þetta

eftir að varðan kom bærinn stækkaði og

gröfin var tekin upp nítján hundruð og fimmtán þegar farið var að sækja grjót í hafnargarða bein Steinunnar voru flutt niður í safnahús við Hverfisgötu og þar voru þau rannsökuð af þjóðminjaverði og landlækni bein Steinunnar voru flutt hingað í gamla kirkjugarðinn í Reykjavík um hávetur var haldin smá athöfn í líkhúsinu sem var hérna einu sinni meðal viðstaddra var Árni Óla ungur blaðamaður sem átti eftir að skrifa mikið um sögu Reykjavíkur hann segir svo frá veðrið var kalt nokkurt frost og suðvestan stormur sem

í miðjum kór stóð flatur og kassi á tveimur bekkjum á bekkjum líkhússins sátu um tveir tugir manna og kvenna það voru söngmenn og prestur gröf Steinunnar var lengi ómerkt svo var settur á hana kross fyrir fáum árum var svo settur skjöldur á leiði þessarar ólánsömu konu enn mun koma fyrir að látin séu blóm á gröfina björn t h Björnsson skrifar í stórvirki sínu minningarmörk í ekki var gröf né greftrun Steinunnar frá Sjöundá færð í bækur kirkjugarðsins og ekki var leiði hennar merkt á neinn hátt ef til vill hefur kristileg skinhelgi manna enn verið slík það herrans ár nítján hundruð og fimmtán að ekki

hefur þótt hættandi á að gera meira úr árið nítján hundruð og fimmtán var enn langt í að Gunnar Gunnarsson skrifaði svartfugl svo ekki mildaði túlkun hans sök þessarar konu langt var og í að hún fengi yfir sig gloríu þess

glæsileika sem síðar dró ungt fólk með blóm og logandi ljós að gröf hennar en skáldskapur er hverri staðreynd máttugri